<noise> अलुइ प्याज भान्टा सेम सोहजन घिउरा झिङ्गनी रम्तुरैल मुरइ गजरा आदि धनिया टमाटर लहसुन मरचा दाल साग लौका भान्टा सोहजन <hesitation> स्कुसके तरकारी <hesitation> लहरीके दाल <hesitation> उरिदके दाल <hesitation> बथुवाके साग बथुवाके साग <hesitation> पालकके साग इसभे सभे इ तिउना तरकारी सब रहैये।